anin <hesitation> bare hotelia deket waitan fuledi supu vegetabalsi yoyote ant kanni waitan kunen akan tae rawotet inninen deke supu won dibia ana dufenii anin <hesitation> kurtummia anen kurtummi hin nyaduu waita anin wontan hasin yede rale fudedi deki supu yaani vegetabalsi taak wonsuni ana kotunii an supu lii kurtummia hinfeduu ralle fudedi dub bidii midasi deki ana badilishi.